Firenena marobe misy fa <hesitation> ny ny haiko malôha hatreto: Madagasikara, Réunion, France, Allemagne, États-Unis, Afrique, avy eo Suisse, Norvège, <hesitation> Luxembourg, Italie, Espagne, Maroc, Canada